أمريكا <hesitation> معروفة بال <hesitation> أنها مخلطه، يعني فيها برشا عباد من برشا بلايص، هاذيكا الحاجة اللي هي مميزة فيها، يعني تلقى ال- <hesitation> الثقافه ال- الآسيويه، تلقى الثقافات الاوروبيه، تلقى الع- الثقافات العربيه، يعني تقريبا هي كأنها تحسها متحف من تاع ثقافات العالم الكل.